ʻAe, he mea koʻikoʻi loa akā imi naʻauao ana i kēia mau alo mea oiai inā ʻaʻole kekahi e hana ana owai ana ʻaʻole i kekahi hāpai ana i ke kuleana e mālama i ke kālā aiʻole aʻo aku i ke ano o ke kālā a hiki ʻole ana kekahi ke mālama i ke ao o kēnā ano makemakika a pēlā aku.